E ñǿǿ ii fó’ e xa, júú e lóra re fáá’ra: xa ju jmíií, ju jmíií tⱥ óó, xa fó’ giúu’ xa ju jmíií bee’, xa ju ñíí’, i xa júú <hesitation> júú nóoó e <hesitation> e ñǿǿ ba ii juó’ xa, a la köö ju jmíi xa múy guíí, e ñǿǿ sún, lýn jná e la gá’ mý guíí xa e ñǿǿ sún, lýna e köi míí ngýn ‘néé’ juó’ xa mý guíí e la gá’, ki a la ma ‘nɇɇ’ köö íí juó’ xa la gá’ mý guíí e ñǿǿ sún, la nɇ ro’ kö lýn jná.